O na rio na no nisa' la nisa' loi xibiana na biana kani nalma na bena parti kanax nadika beli kara beli loi ri ri kara beli la xna' diika' estrella del mar a la rinkara llun nadika re ri kara bela nisa' la rinkara nadika kaberaza di na welana ri karakol la rikara xna' diika' nikasla bi kara xi xna' diika' pa kara karakol de mar la rikara xna' diika' ka diferente kara kara benle xinbale spa para xibale lisa la xix nadika xna pun pun puralen xna' diika' ostion na xix xna' diika' almeja la na runla trun rulaka nun rulaka nun